Quandu piensu nel aburrieru me vienin essus momentus enos que no atopas ná que te peti hazel... es comu que te falta algu que t'entretenga o porque ai algu molestu que se repiti. Un ponel, un momentu d'aburrieru, pa mí, es un domingu ala tardi, endispués duna nochi de bureu, i que estás de retranca, cansau física i mentalmenti... que ás raceau ya por tolas redis socialis i ya te-lo ás vistu tó, no tienis pran con naidi i dentri tolas ocionis que tienis pa entretenel-ti, que si una serii, una penícula, ascuchal música, leyel un libru, angun vidiujuegu, paseal, dormil entavía más, lo que sea... no ai nada que te peta hazel, pero el no hazel nada te hazi estal entavía más aburríu. Un ascu, amus...